<hesitation> Karazagna fanaka ndraika zany an: akeo ny seza, latabatra an, table tele an, de cômôdy, armoara a, table de nuit, fandriàgna, buffet a, de bahut.